So mi yahhay leydiAfirka pombina mi foftoya, mi hoccai defreji am, a bindorwal, nden mi waata kolte boɗɗe ender jikaare an mawnde..